Raha tômaty amin'ny boaty asiantsika kôragna, dia miresaka <hesitation> fika <hesitation> be izy tsy haratra malakilaky, oe vôalohany izy, izy mbola izy mbola tsy vôarakotra igny, izy mbôla tsy nipôhagna rakony, dia igny miankina amin'ilay daty voasôratra amin'ny boaty akeo foagnany, igny lay hajaina tsara amin'ny le f-fikarak- <hesitation> fitehirizana, fô izy ndraiky raha ôhatry oe efa voapôhaky ilay rakony ambony igny de tegna tsy dia tsara loatra mbôla, mbola itagnagna zegny e.